Maro be ny sakafo <noise> heverina fa mampitombo hery ary ny akamaroan'ny sakafo de mampitombo hery avokoa, <noise> indrindra ny hanin-kotrana, <noise> raha hoan'ny malagasy manokana izao de ny vary, eo ihany koa ireo karazana sakafo avy amin'ny ronono <noise> izay rehefa reraka ny olona de ampirisiana ihinana azy ireny.